One mai aku gah manga keta ca kaka ata pintar keta laku rasa'n. Ngasang en kaka hitu gah acu. Co keta tara sampe pintar keta laku rasa'n kaka hitu, pengaru danong pas du one mbaru kaku agu ise ende agu ema manga keta dami ca acu ho'o. Hia ho danong gah leng keta pintar. Ngasang en acu ho'o dami gah hi jarum. Tara sampe pintar laku tae'n hia ho gah, pengaru eme nggo'o ami ngo one mai mbaru, eme leng keta toe ma ata'n one mbaru hia ata jaga'n mbaru. Danong kole gah pengaru ende agu ema daku agu kae kae daku laseng ngo kawe haju. Landing ami gah haju situ lami na be peang mai mbaru's eme nggo'o poli kawe na'a lami peang mai mbaru. Biasa'n danong eme le wie tana manga kat ca eme toe sua ata, ata laseng ngo tako haju situ. Di'an gah manga hi jarum ho'o ata lolo'd ata situ sehingga ami gah ngance ongo peang kut ngo lelo ceing ata tako hitu. Perna kole haeng danong, kaling ata tako hitu gah teman de kae daku. Rencana'r lise haju so'o gah tae'd kudut pika. Hitu kaka ata menurut daku pintar'n keta. Landing gah ho'o gah kaka hitu gah rowa gi. Co tara rowa'n pengaru danong hia perna sem- sempat kole tabrak le oto'n sampe mbekot muing wai'n. Jadi hia gah lako gah neho lako de kaka peko sio. Tara's rowa'n kole hia gah pengaru gah danong manga ata teing racun hia. Le wie, le wie du hitu ami pas lelo hia peang rowa hia gah mai wusa taung one mai mu'un. akhir du hitu gah mai ami boak sili mai mbaru poli hitu poli hitu gah manga kole ca kaka ata pintar ngasang'n gah meong. Co tara caro pintar'n kole laku meong ho gah, pengaru manga danong meong de ata cupu mai mbaru dami ata leng keta pintar. Pengaru danong ga ai mbaru dami ruis agu puar jadi'n do lawo puar sot laseng ngo one mbaru. Eme nggo'o gah nggirung kat eta mai belek gah berarti lawo situ. Di'an gah manga pus de ata cupu mai mbaru ata ngo deko lawo hitu. Poli hitu kole gah, pus kole gah nganceng ngasang'n pus data cupu mai mbaru dami gah hi bakok. Tapi gah ho'o gah hi bakok gah rowa gi. Co tara rowa'n haer hi jarum kole hia danong haer acu dami, hia racun lata. Sempat kole hia tabrak le oto sampe peko, tapi gah du hitu mose kin. Di'an gah hia ngance bertahan sampe sua telu'n wulang. Poli hitu gah manga ata iri ko co'o gah teing racun hia. Kayanya teing liha obat obat sot ngance pande rowa pus. Tara bae'n kole lami nggo gah rowa, haer hi jarum hitu bo, tapi bae lami hia gah le leso. Le leso du hitu gah remeng di'a keta labar gami one po'ong koe, ita lami hia gah wusa taung mu'un agu rucuk keta taung weki'n. Akhir gah mai ami ba one ata ngara'n ata hot cupu mai mbaru dami bo. Mai ise rei agu ami co tara sampe nggo'on hi bakok, mai tae dami gah aeh am ata racun lata i. Akhir'n gah cama ne nggo hi jarum kole bo, mai ami boak cupu mai hi jarum sili mai mbaru be sili one po'ong kopi dami.